Ngjyra e kaftë ma kujton vjeshtën, krejt ato gjethe që kanë ra prej drujve. Kur e mendoj ngjyrën e kaftë, m'bjen n'men ni mëngjes me kafë të nxehtë n'dorë në ni ambient t'qetë, si ni dhomë që nxehet me dru e me atë stufën me dru. Shpesh edhe kto e lidhi edhe me ndjenjën rahatisë, sigurisë edhe lidhjen me natyrën.